اتمنى لو كانت لدي مهارة التحدث بعدة لغات بطلاقة لأن تعلم اللغات يفتح ابوابًا جديدة للتواصل مع ثقافات مختلفة ويزيد من فرص العمل والسفر مع انه يساعد في فهم العالم بشكل افضل ويجعلني اكثر <hesitation> وافتتاحًا على الافكار والتجارب المتنوعة قدرة على التحدث مع الناس بلغتهم تعزز العلاقات وتخلق فرص.